Taa suuɗae baskooje e tafarnuwaaje, arande taa layɓuɗe, alɗe non no gasuɗa, ɗe non no njirbiɗa ɗe, sey ndaɓɓita mbu huwa kuu goɗɗum, ngaɗa ɗe to nder, sey ndesa ɗe to ndesataa ɗe, to ɗam feewi, to ɗam ñiɓɓi, ndesa ɗe sey maɓɓa, sey ngaɗa kala ruuki ɗe, time to time.